أكبر المشاكل اللى تواجه العالم اليوم هي التغيرات المناخية إللي تتأثر- إللي تأثر ع البيئة، نحاول أنه يكون كارثى، وهي تحتاج لل التعاون الدولي عشان نجدر نواجهوها بش ما يباش فيها أى ضرر على أى حد فينا، ونعيشو حياة هيكى سالمة.